الخدمه لولا ديالي لخدمتها في حياتي هي أستاذه إنجليزي، أستاذه أستاذه في اللغه الإنجليزيه، على رغم من نحب نقري بزاف بزاف، بصح أول مرا كنت مصدومه على خاطرش بلاصه لكنت نقريها فيها فيها إرهاب ربي يسطرنا <hesitation> هاذوك تلاميذ كنت نخافهم، كنت دايما نبكي، نخاف نخاف يتهجمو عليا، نخاف يتعداو عليا نخاف، هاذيك المنطقه <hesitation> نروح ليها نروح ليها بالبكا، بصح منبعد إستقلت على خاطرش منقدرش نروح كل يوم ما يوم، نخاطر بحياتي بصح هاذي هي الخدمه لولا ديالي <hesitation> بصح نحب نقري بالرغم من العام لول كان صدمه.